Ny olo a Greky agny ee, tena mihina hena <hesitation> mihina osy, mihina ondry, mihina henan'omby avao koa reo <noise> La andrahoandreo i, anaty vilany tany; la mihina voro avao koa reo, afangarondreo ao ny karazankena io, la io no tena fihinandreo agny.